Haaa la tena atahora zay fotoa zay ka aha tonga zay ny fotoa ka handresy ny oombeo ny faranitsay artifisiay a atahora zay gnantony asa andreo zay ny hanao ny raha aby ka asa tsis iaiva azy ny oombeo amizay